:Mor zon 'si-dih, :yee' 'an 'duo:-' 'jlehn :dha 'an mu-a 'beleh:, :mor eh no 'kwla'e :eh nyor se-a 'beleh :zai' :yee' dubu'+ :zolo' :dubu'+ :en 'beh-a :ka 'porno' beh :en 'beh-a :a 'o me-: an 'chehn. :yee' dhih 'an chehn-eh 'wee' :yoo:, :mor 'chuh+ 'ye 'sororn' taan :ne, :yee' 'ni-a klehkpeh yeh. :yee' :mor eh 'dhu 'kwla'e, :yee' any tu 'on dba-a' :mor on :taa mu <hesitation> on :se-' dubu'+ :jli 'i. <hesitation> any tu 'on dba-a :yee' on nyni 'bluhbor:, because :mor :on :chehn-dih tu-dih <hesitation> <hesitation> :mor on :yeh-dih 'bluhba ken gle :an mu-a no eh mo gle 'jeh :no. :koo:-a 'jeh :mor or :ne 'i :koo:-a mu 'de:. Yee' gle :dao' :eh :ne-a 'o <hesitation> ti :on :korn :on 'ye-a 'beleh:, ti 'on :korn 'on 'ye-a 'beleh: me-: 'an 'beleh-', <hesitation> ti 'on :korn 'on 'ye-a tu+-' :dba-dih, me-: 'an dba-dih 'an-a' tu+. :yee' 'chuh 'on :korn 'on 'ye-a deh+ 'yli :po-dih me-: an po-dih 'an-a' deh+ 'yli. :koo: se kwehin :korn. :ka :on no-a 'beleh-eh, 'dekorn: :dha :on 'beleh-a, 'dekorn: ti :on 'beleh-a, 'dekorn: :ka gla no-a sin-a, <hesitation> eh-: 'dhu :koo:-a 'kwehin. Deh an no-a :koo: 'ble 'kwehin 'o 'plo 'o. yoo: Gle :ka eh no-a sin-a 'kplu 'kplu 'kplu 'kplu <hesitation> eh-: no-eh :koo:-a 'wluh 'de <hesitation> a. or :dhiei', :mor :on po 'de 'kpa+-a 'jeh or 'yi :gbalie'. :yee' <hesitation> :mor zon 'si-dih, 'an ti 'an 'duo:-a 'de 'an no 'an gle me-: 'an pobo ken dih <hesitation> 'de 'an 'beleh 'an-a' gle. :yee' :mor on :sorn :yee' on 'da, :ka 'nyne 'nynezi no 'de or mlor any <hesitation> zon or mu-a no-' zon 'o zon, zon 'o zon or mu-a no-' or mu dii-deh :korn, zon 'o zon or mu-a no-' or mu dii-deh :korn, :yee' eh :sie: 'de an 'kpa bo 'dekorn: :ka :on no eh no-a <hesitation> eh-: 'dhu zon-', :yee' <hesitation> eh-: 'dhu 'an no zon 'o eh-: 'o. :yee' :gwlor-nyor, <hesitation> :mor :on :sorn on tu+ :en :ne-a 'de 'gle :en no-a tu+ :klaba'+ :en 'beh-a :mor :on taa-ih 'ple-eh :yee' 'bor 'gle-a no-a, :ka eh 'ye en 'beh :mor :on yubo-eh 'de ybei' 'do :dha en :ne-a 'do nyni-: 'yi :yee' po-ih gba :on 'ye-ih dba. :mor :on 'de 'an 'dhobo-' <hesitation> 'an no :kli :kli 'o 'on 'ye 'dhobo: 'o <hesitation> 'de gle :on no-a eh dhih-a 'meh-dih, eh :mor :koan'-a klehkpeh :on no-a or mor :taan: :za yau:. <hesitation> or se deh ken 'kpa. <hesitation> :gaga: klehkpeh or se deh ken kpa. :yee' mor eh 'dhu :on no gle :yee' no-eh, :eh mor wlu :a :baa' :or :ne-a 'nor :a 'dlu or :za-' or 'da :mor :on :kma deh-a dhih :yee' 'kpa eh geye-', :mor :on 'worn-dih gle-a 'geye :yee' :an mu :koo: :korn. Jorwor: :mor 'da :an mu 'de nyor+ :dbo, :an mu 'de nyor+ :dbo 'on 'ye :on bo 'kpa, :an 'jeh yor-eh :on :se 'de dih 'si 'i. <hesitation> :mor :on 'ble :an-a'a: gle :mor :on po-eh :dhehmeh: 'yli, <hesitation> :on po-eh :dhehmeh: 'yli :on no eh 'sleh-' :sleh-: 'sleh-' :yee' or :se-' deh-' 'wluh 'i. :ka :on no-a 'de :on po-or 'sleh-' :sleh-: 'sleh-', 'ka or mu no-' :ke :or 'ye :on 'sleh-' :sleh-: 'sleh-' po. <hesitation> :mor :on mu 'kwla :mor :on se nimi 'ye, eh :mor :on 'kpa-a 'geye:, jorwor: :mor :on 'ye-eh :yee' :on :se-' 'geye-' 'kpa, eh-: no gle-a :koan'. Deh :eh :korn 'be 'kpa gle :koan' :eh-: kpa poli' :kwla, :mor :on mu poli' 'kwla, dhih :on mu-a 'de 'de :on 'pehn-a 'de 'ni :dba-dih-a on, :on 'kpa deh+ worn :kpa :kpaaa: :mor :on se 'de deh :za :yee' eh <hesitation> :mor :koan: :on no-a or 'nyne :mor :taan :za yau:, or se deh ken 'kpa. :yee' 'an ti 'an 'beleh-a dih-a me-: dhu <hesitation> :mor 'on sie' ti de 'deh+-a klehkpeh <hesitation> :mor 'on po-eh :dha :due' 'de zon-a 'si-dih. Eh-: 'dhu 'gweh :eh :me-a 'o,

:Mor eh 'dhu :on no :koan: nooo:, :on no 'gle+ 'sororn' taan no 'de :on 'ye :koo:-za-a :kehehn' :due' 'ye :or :bhue' yor, :or :kwlaa :mm' 'ye, :yee eh :mor, :on 'ye 'kle :ne 'o, eh :se :koan: :on se no. Yee' <hesitation> deh :a :ne-a dha 'bluhba ken :koan:-a klehkpeh nyor+-a no-a deh :eh no-a "tehn 'i :koan: :a :baa' :or :ne-a 'de yai' or po-a dha :a bo 'bluhba ken eh-: 'dhu deh+ 'duh :koan: or-: no :tehn ' :koan:. :yee' 'do deh+ 'duh :koan: 'klei' :yee' nyor on :ne-a 'o :on <hesitation> :on no-a 'gbu+ :po-nyor+ <hesitation> mo-: tba 'o dih, :yee' 'do 'gbu+ :po nyor+ 'klei' nyor+ :on no-a 'bhlee: no nyor+ <hesitation> :on no-a <hesitation> dii-deh+ no nyor+ <hesitation> mo-: tba 'o, <hesitation> :an no-a dii-deh+ 'de nyor-a di-a deh mo-: tba 'o, :yee' 'do on 'kli 'i, nyor+ :on :ne-a 'o <hesitation> :mor :on si-a 'wla 'ble 'de :an mu-a :an tba :an 'wla, mo-: tba 'o dih, :yee; :a :baa' 'tali: dih. :yee' deh-a klehkpeh :en :ne-a :kehehn' :en :ne-a 'wlu :due' :a 'ble-a 'dha 'bluhba ken, 'nyi 'on zela: :on :gwluhuh' 'o deh+ nyieh me-: nyorsoa :sie: dih :a-uh 'de or mu, tba 'o